खूप पाईली जे आता आम्ही युनायटेड किंगडम मानतात तो जागो रोमन लोकांचो अशिलो। मगिर ताई आंगल्स, सॅक्सन्स आणि जूट्स लोख जे जर्मनी चर अशिले रावपक लागले। याह वक्तार सेंट ऑगस्टीन नी हांगर क्रिश्चियनिटी हाडली। मगिर खूप खूप जुज काली या जमीन खातीर, खूप लोकानी ये जमीन तिनचे केले। पण एक जुजा याद येता ती 'हंड्रेड इयर्स वॉर' जेंचे मंजे की शंबर वर्साची जुजा। हितून ब्रिटिश लोखां आणि फ्रेंच लोखां मदी जागडी जाली। 'ब्लॅक डेथ' वाह तेह्रे सव तेंतिस तेह तेह्रे सव तरेप्पण अशिले जितून खूप लोक आजारी पडली आणि चडशे लोक मेले। आता तक वह इंग्लंड अशिलो पण सत्राह सव सात हितून इंग्लंड आणि स्कॉटलंड एक जाले आणि तिंका आम्ही युनायटेड किंगडम मानतात।